Kañun duu ana way yono paalel ni ana joogi ɗo mbamirta fotoo. So a ñoƴƴii ɗon tan buton o ɓaman fotoo. Caggal a mbamii foto aɗa waawi ñoƴƴuude ƴeewa. <hesitation> Ko heewi e fotoŋaaji lobbi looteteeɗi fuu, ton woni ko ƴuwata. <noise>